Zipi tuunɛ n de se'em lɔkɔ puan de la, ku ta'am sãregɛ mum ti fu inya bii fu puan lɔkɔ la da nyɛta yiŋa. Le pa'asɛ, fu le ta'am sãregɛ ti la ta'am ga'agɛ bo fu ti fu nyaŋɛ yɛɛgɛ bii yɛ' lɔkɔ la ti mukere bii mikere la kan bɔna fu inya la puan. Ti la dɛna bii fu pɛregɛ la fu yɛɛ bii fu pɛregɛ la fu yɛ'.